Fomba fikarakarana hazan-drañomasina amin'ny fomba azo antoka mba hisorohaña ny loza ara tsakafo. Halaña e kirañy miaro avokavokiñy da diovy soa. Andrahoa atao masaky soa ko teña mahandro no tsy andrahoa da ahia añaty kaonzelatera.